سویلي افریقا کې پخلی د مختلفو کلتورونو ګډ اثر دی. هلته خلک ډیر وخت غوښه لکه ګریلو شوي کبابونه یا بړسکوټونه خوري. همدارنګه، د چاول، میوو او سبزیجاتو ترکیبونه عام دي. د کاساوا او مایزه استعمال هم زیات دی. سویلي افریقا پخلی ساده خو خوندور دی او د طبیعي موادو سره تړاو لري.